Hioko'i sa oru bai ato'atoraa roiraarei roo'ore ta itokopapita riirii- haraaboroo ee, oiraba oo'ree bo teeteeraa'oa o ruuruutoe'oa bisio, hae ubara- haasii, ee, roira roo'ore ke'esuu. Ke'esuu uta'aha hae ubara- haasiu itokopapita ro riirii- haraboro bisio pita agaa ko'i ori ii'aa ke'esuu oira'oa ha- hae ubara'ee. Bo tabiri bisio suri'ai oeea, a bira suari'ai- bohara- abira suari'ai- bohara ke'esuu bisio Ha bo teera'ariarei. ruuruutoe'ita ke'esuu, bisio aripupita- aripupita ro teera'aribaa bo kato'ooarei bo ai'o haia bo kato'ooarei bo hukubuu roko'oribaa sa roiraba roko'oriboo. Ha ori ii'aa bo tabiri ua hii'oo- haaroeroo hiokoi, ha rapa- rapaato'ita roo'ore ta itokopapita teetee ra'ahara- boroo agaa koo roo'ore ke'esuu hioko'i. Hioko'i iibaa hioko'i ua oirare raea bisio, roo'ore taa ke'esuu taa biki'asipita riirii- haabaa boorii boatoi. Boahe'a piro ro riirii- haaboroo ke'esuu aupesipitee haia ro rukaatopitee. Boahe'a piro ro riirii- haabaa au pesipite eipaareha uka ata'e aru- hepiri iipii haia piro. Hioko'i ahe'a pakaburo hura- haraiboroo, ha oo'ore bisio, oru bai ro rukaatopitee bii boatoi a bai kasibaa aree'ita kai bosuku'u roirareha ko'i roo'ore ke'esuu eipaareha ro areraea bisio ke'esuu hae ubarasii. Bisio aripupita roiraba ro raapato- haariborii horiroea, ta bira ubarabohara biki'asipita. Roko'oribaa are ro ue'eriba ta bira sirobaa, kai ro ragariba heua abapitee bira bo husiriarei ta bira ubara- bohara. Oru oira are bisio roirarea bisio roo'ore ke'esu aripupita uta'aha eriboro'ita oiraarei oo'ore bo rapaato boori boatoi. Hioko'i bisio kekeaba bisio roira hioko'i ke'esuu roira uta'aha hae ubarasii. Uka bo tabiriri soobeasoopiri a barariabaa kaibohara boato rohearei, ta o heihara, ii'aa hioko'i a hokopi'e- haareboroo bisio peturoea. Bisio peturoea, ko'i ta bira ta soobeasoo- bohara hioko'i bararibaa boato roheo bisio pita haus kuk roheoarei eipaabaa ai'otapa'aro a soobeasoo- rebohara iiroo ke'esuu haia oiraarei oo'ore bisio boreeto bo rukaato haia aripu'ita roo'ore ke'esuu hae ubara- harasii roira soobeasooribaa ta bira soobeass- bohara. Iis pita roirare raea iiroo ke'esuu bo kato'oro.